Isana mola soubou fé séhine, mola déye olisavel ma diongou nan an migna tortane, mo déye omo dantane diongou nan mo soubouni sana fo séhine, mo déye migni démounne mo langui ni sana, mo fati migna. <noise> Nimo lome gnity mola roume migna diongou a siyéma, mo déye sahigne bougouma mo yongou nan, mo souboune sana sintane mo yongou migni déma nan a siyé déma mo sintati dji, mo sintati dji nan bourou sihine mo sala koulé gni, yerma mola gnini. Ni ma rotou sahigne bougouma mo régui déye sahigne bougma yerma mo boug ni kalé mofa soubourini foye isani soubou son moléké, mo totou mo sana mo soubou mo sintane. Domati dane béla fé, mo domati kagne gnébma o a foune, a foune ma boukalé yéma nda a boure nire sane o di yalé a taré, ndi a bou gouwaké di mo kotini awo dikini bouni, a boukine, na boudame, a lome gnitima a yongou fo migna a siyéma di sahigna mo boufo a soubou sana sihine asala koulé gnity.